أنا ما نـ نتفرجش التيلي بصح نـ <hesitation> نـ نـدخل مواقع التواصل الاجتماعي باش نشوف وش كاين جديد حول العالم.